Ole kiaetune anee ko kekuren kewangoi. Mamii <hesitation> olekimamii rapiniki kikipendii sukul, komakie chai ana komakipendi akot sukul kila amuu mamii rapinik che cheke cheke chekeliponen chekeliponen sukul, kicham kependi sukul komakitinye akot kweyonik. Kikipend amuu kimogo tindai sigikchok rapinik chekialen, kwayoniki, kikipendi sukul akot ak ingoroik chikikereris an chigikoyosegitun amuu kimakomii rapinik. Cheke <hesitation> chekealen ngoroik alak, kora ko oleki oleki sukuliot nikii nikikasomanii ane ko kikinyalili ochei amuu amu kimaketinye, akot kanetik eng sukul, kicham kopechinikei kanetik amu kimakeliponi. Kima kimakomii rapinik chekelipanen kanetik. Kora koma ko oleki olekikimenye achek komami, komamii chakula kokimamii kokimom amuu marure tugun. Marurei chakula eng yuno, ngikol ko kwamen nyokong'emei taritik kong'em tiong'ik chepo tumin, too kora kokinyi koiki koma marurtos komiei chakula marurtos komiei. Tuguk eng yoe ngilen ipai kiakiik akot koma mamii oleame tuga, mamii oleageteni akot nego komamii kora oleageteni. Olikikiminye acheki, ko kikinyalili ochei amuu kimako kima kikipendii akot sukul komakiam kiiy. Ke iit sukul ngiweke kaa lunch komamii kiiy neke nekakichop makichopkiiy, ile ile. Kora ko olekikisomaneni kokimakomito kimakesomanii komie amuu kimaketinye kitabusyek, cheki chekisomanii. Kimaketinye kimaketinye kora kimaketinye kora, walimu chumuuc mwalimoek chemuuch kotoretech komiei, ki kii kikiwechinikei sukuli amuu kii ngap ki iit kokakeyai exam chema chemaa chemaing'et. ngapit kokakeyai exam akomailipan exami maimuuch sigindekng'uung kotaretin kolipanun. Oleimenye kora komamii peeki, kikipendi kecheng'ate peek eng oleloo, eng aine anakoo, ana kepaa tumdo pikecheng peeki, olekimenye achek kora koo kenyalili ochei amuu mamii ku mamii kimenye karipu. Olem olemii karibu tumini, kopuanii ti kopuanii tiang'iik ap timin nyoko, kousech konyalilechi. Kopwani kora pwanii tiong'ik kai koo ngapinyoru ile kaikiam lakwa ana kokinyekenyere tiong'i iin iin kiagik. Ko olekimenye achek kora ko kochang chorik, kichorenech tukuuki ki ngapiitu kokake keip tukuukuk alaki iitu. Ole kimenye achek kora komamii, mamii, ma ma makipaipachin amuu mito, amuu mito piik che che parepiik. Mi piik cheenyeren lagook, ko ole kimenye achek kora koo ya ochei amuu ma mamito, mamii mbaraparok chekaroroni, makichop koo makichop paraparok chekaroron. Olekimenye achek kora ko koo kaitit ochei ko koui ochei eng lagook chemengech amuu, ngo amu ngotko mami yamamii rapiniki koma makialchini laak ingoik chemuuch koo kokas lolongyet.